कै दगड शादी कनू सबसे पहले वेकू बारे मा जनणू जरूरी चा कि वू शादी से खुस छै की नी। कखि ऊ अपड परिवार दबाब मा शादी त नी कनू। क्या ऊ तुमथे पंशद करूदु करदी।